मैं हफ्ता में तीन बार रेस्तरां में खाना खावूं हूँ। रेस्तरां में खाना खावण सै मने नया स्वाद अने माहौल रो मजो आवज। वहाँ के व्यंजन घर रा भोजन सै अलग होवे, जिकरो स्वाद अने ताजगी मन ने खुशी देवे। परिवार अने दोस्तों संग बैठकर खाना खावण रो अनुभव यादगार, हुई जवज़ जिकरो कारण मन तरोताजा रहै।